Ing'ombe ni isolo indayi sana. Esye ndachama ing'ombe. Tena noli ni ing'ombe ovetsa mundu ovetsaa mundu olikho nasho. ing'ombe onyela khushera mavere watekha i chai wanywa, wayira kata mu dairy musirikali wakusya, wayira mangondo ko mwana iskulu e fees. Ing'ombe noli nayo, ing'ombe ne indayi. Onyela hata khurakho lichoki yakhulimira mukunda. Ing'ombe imanyanga mweneyo, norulila eyo ing'ombe olalola sa ni yana. Ekhuvira imbi ndi inzala, olavolola ing'ombe olatsia khwimira ilaya wakati wa kiangazi, wakati we shimiyu ani wakati we ifula ivirre fupida mbi ing'ombe ovushe nayo isubui, otsie ohemerekho lime lishiri khu vunyasi vushivambushe, khe ingombe inyolekho khuiniakho mavere kasitre. Ing'ombe ne isolo indayi sana, <noise> khandi isye ndaichama. Ing'ombe kata masingo kayo ni imbolera, novukula watsukha mukunda no luyongo luwa. Ingombe <noise> ikhonya mu tsira tsinyinji. Ing'ombe kata noli nayo, omwana nalondirwa khu school fees oyera khuvolola tata welewa wakusya walipa school fees yo mwaka mulamba, khe ing'ombe ni isolo indayi. Omundu udharawanga ing'ombe ava akorwa sha akholanga. ing'ombe ni indayi sana. Noli nayo oumanga wasiwasi. <noise>